ia, raha mety adoso ranon̈y zen̈y, irô frioi àby io, vônkazo àby io karà ataon̈'ery katakata e, ery manga e. Avô legioma àby io koà karà ataon̈y ery tômaty e, dongolo karà zen̈y, karôty, tsy tia, ran̈o bôkà i raha jiàby zen̈y. Avô irô zava-manitry àby io koa tsy tia, rano.